Eo ô, azafady ed ii, avia hely mao, lasopy légumes koun nocommandiko teo fa tsy lasopy laoko ai, de magnino ndraiky lasopy laoko tonga aminahy atô, kao raha mety edy azafady mbô soloa izy io, mba isoafo lasopy légumes fa leha légumes fogna leha tiako, de kô mbô mety mba ataovy malakilaky fa efa ela zah ign teo nandigny teto o de nefa mbola diso koa le raha namianaré zah donc isoafo malakilaky azafady ee.